Daxa xhinina xa ihó no, ñono ihá <hesitation> huajillo ná ya'á ya'á na tinana trunkuna, ya'á da ya'á xaxhí na xan dó ya'á ya'á, yá kuii ya'á, ya'á moronco, na ndandé naninó nroko <hesitation> xoní.